Edhe pse pulat nuk tregojnë dashuri si mund bënj një qen apo një mace, ato mund të bëhen të qeta dhe të rehatshme përreth pronarëve të tyre, gjë që mund të interpretohet si një formë dashurie.